Hoatran’ny kizitina ianao androany, ao tsara ve? Ty resaka ataontsika ity an, mila fitoniana. Ka raha misy olana dia ilaina vahàna dieny izao aloha mba tsy hisian'ny fahasosorana ao aoriana ao. Satria mila miresaka milamina tsara tsika rehefa avy eo. Ka raha misy zavatra manelingelina anao amin'izao fotoana izao dia hiangaviako ianao mba hilaza izany amiko. Dia mba tsy ho kizintina intsony.